ايلا كانت الاخبار غاديا تاتر على حياتك, وي تابعها, ماكانتش فو ميو ماتبعهاش, و لافونطاج تاع هادي سيكو تكون توجور هاني جونغ مايقدروش ياترة فيك, بارفوا خاطش بارفوا الاخبار يكون فيها ان انتوكس لي راهم باغيين ياترو عليك, سما نتا ما غاديش تكون ضحية لهاداك لانتوكس, و العيب تاعها سيكو بارفوا غادي تلقا راسك ديباسي, يعني بارفوا غادي تفيق الصبح تلقا راسك بلي ناس قاع علابالها حاجة الور كو نتا ماعلبالكش, بالاك و كان كان علابالك تو اوري, تو اوري غيياجي اوترومون, هادي هي